د کولمبیا هیواد هم بډایه کلتور لري کولمبیا په لاتینه امریکا کی موقیعت لری چی خلک یی د رومن کاتولیک پیروان دی او د دوي په رسمي جشنو کي موسیقي او نڅا ډیر رول لري او همدارنګه کولمبیا مشهوره غذاګانې لري او دوی رسمی جشنونه لری چي په هغه جشنو کي دوي خپلي رخصتیانې کیی